Planet yang pertama na'de Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Kalo bintang na'de Serius, Kanous, Alpa, Aptus Vega. Kalo rasibinon na'de Orion, Kanismajur, Kanisminor. Kalo objek luar sone na'de le'do, bulak, komet, ma planet, ma gelisa, ma teor ma planet.